Di la Thailandia, canusciu veramenti picca. Puru di la so’ storia nun sacciu nenti. E’ na nazioni chi sentu annuminari spissu pi lu turismu, sacciu chi havi posti di granni biddizza, pi la natura e lu mari. Di la so’ storia, però, comu dissi nun nni sacciu parrari. Mi dispiaci ma sugnu ‘ngnuranti nta stu argumentu.